Kan nadum ma biʼerif le bikassir addahiye al mufawarara wa saʼalni kef-kef bikassira bagul leyya ilga le kan suniya miqassala nadife walla kob miqassal nadif be geʼara dadda idurba foga kan daraba anfakkat shiye ke ya iduruba bel hel belen iduruba bel muqalla, kan anfakkat shiye ke dadda ibda ifukkal faddal kan be ida, ida kula tilga miqassala nadife dadda shiye.